To ne ta ya bayani ti ku shirau, shirau ne ti nau tomoni ya shirau wee ne to sha tomoni shirau ye milan me fwiki ta iyayemu ye ti ya to nen illina ne we shiji ti ya ta shinii to men illina nen we ti ya ta shunii maa ta koo war dong in yeemu minin koon ti bi to ke maa ta kowani shealene dang mini yu shenun ta tewari ya to illo kamar po lee kamar war dong in mingo la bware deren doo to tai to kɛ ta shar doo ya dangin kooni dand man koona ka shaai man ma kooƙa ka shaai ta tewani yaƙo sharu bwarei maƙee sharaa ɓwarei kɛn koon ti bi man wanna tun dang nee yu shenum wa linoti gun biro maa liyano ti gun biro nen ti gee wee ta yaani ta shinii ti ya shiraju ti ya shirauju ta shinii ti ya shirau kpiyam man tukano ta kpiyam doo in teuno ya to mono illo ne sho doo to ma ka kpiyam ti shukno nen illina nen she in ti ya ta shinii to in to ya in ti ya in ti ya in ti ya ma ɓalloju koɗɗi she doo maa yuwaa ye yaraa kpiyam doo in illina illo gun biro ti tewi yaa gun biro maa illa in war lukni kaa weyye in deenijun to ma shiyaa da. In nessho shikju maa nesshaa shikju in illina ɓorang ɓang la meena shiji in illina in me po shrawi in yiu ya shrawi ta shinii, ti ya shirawi ti ya shirawi ta we war karyippo, karyippt maa ta yaani ye darang kɛga ye kɛga shigro ke ta vuro ta in tewi ya to koɗɗi ilit yuwaa koɗɗi ilit yuwaa kama illo in temyo piri ya to an kar kwii non? Mo an ƙu dongi ta tewani ya to ma la kpikilino wee yinna ka po lee we amru po lee ma lakpikillino man la nawi man tang waraa illoma ya kaa we tere to maa kunga ta shinii in illina in la kpiklon in ti tewi ya tere we bengo dokaju ye me an gaiya fuwaa yooro illoju to maa illoju illo yuun benjoi in in minin in fori ta shunii man illaa dang koɗɗii maa yuwaa ne ye ne naƙa tomoni ta po shaarino ta shirau ye yuuwano ne naƙa tomoni dang in teroi ya ah to mana illaa me an biye we ne minama wee kaa she koo in tewi ya ne minama fwe ko in tewi ya ne minama nyee ƙeu nyaƙƙoma nyeeƙeu ma me na gangang ko me anbiya we to ti ya Kpara ya? Fɛvɛ tiyee ma ta yaani yen kpang tɛvɛ ye ta yaani ka viyo fɛvɛ paragbanang koo fuwat kai tɛrɛ tat maa yiƙa yaani fwiji ti toɓɓo shau te ƙaaƙo shai ɗang doo warum <noise> doo tidang warum ma ta waraa ƙaƙani ti ta ɓuki ka wee we yikka lɛrɛ an pereu a ɗoo doo ti ɓuƙum man ƙaaƙon ti ta ɓuki to doo ta wara we shau weei ti ba ɓuki kuma koɗɗi ma ta ya shirai shau ye ta ua shirau shaui in waru ka jaa taɓɓon ti gun shau ye to maa toɓɓan ti guni jaan illiru jaa ta peru shau kuna ti ɗuloro maa ɗularo in ti shur tai maa shuraa tai maa wilaa shirau tai koɗɗinee shau illina ye yikka tulo kuuro te tɛrɛ an kpumu gee palau don shau ti tulo ƙuuro daga tɛrɛ an kpumu gee ɗok we waraa an gee palau koo tɛrɛ an kpumu we wat tɛrɛ an kpumu gee pakau maa yuwa uu ta pal uu wa yiu tulo luuro ma tulo kuuro ta koɗɗino tere man ti geena me anshirawi maa shaa ti yiu ƙolak sji ahau ye taa jujak shawi in ti kpiillu, ti kpiili jujak shigi, ti kpilli jujak shigi tere yaa gbaaro te ya goji ti tewi yaa gbaaro, gbaaro shik shawi ka jaa ti guni. Maa yuwaa koɗɗi ye ma shauwi maa n iyoro ye tanga waraa keyani ta keyani in sha po shaklo dong maa sha po shaklo dong ti kacchin shawi to jaao guni ye kafin ran tang ƙeyani sai yoƙƙo jaa ye tukan ti guni jaa ye pattan ti gun shawi in yoƙƙina tiɗang ma yoƙƙaa man waraa ƙeyani mama maa keyaa shawi me an ka jarit ka jawit ye ti petton ua jawit da kutta we la wɛ maƙa yiƙƙa te ta ƙiraƙo kɛ ta perani yaa jawitrum tere we ta kutton man ti kutton ti dongi shereb ta ya wesshina maa sha ta linneman wesshinai ti dongi ka tam ye yuwaa yɛ memme ta kutton ti tai ma ta kutton ti tai ma mekan kuut dong shereb ma illaa ta sha bima ka wesshina maa yuuna darang ma ta tangna shukroro in meeruju mina to ka wesshina ye ta wesshon nama ti dongi nan shari man ti man ti sha dang ta sharono jawit in kangron ta gwang liyani a ta ya dooi ta liyani kaa wo terei ye shuloƙki in sha ko mai ma ta iya liyani ka shikona don mamaliya man ti sha tere wesshina ye ma ta yila shaani ka bwatte maa kpɛɛnan doo uwa ɗeen ti po tami maa ɗeeyan ti ta tami man ti she man ti she ye wesshina. Man sha ɗankali ti shuri teji maammaa to maa shuraa ɗankali ti shik maammaa tere mama yaraa kpiyam ko ɓangi ɗankali ti ari ɓangi nee ma in to sha ko man wisshina wisshii ɗankali ye milam ti shurii a ti ku shuyaƙum ti shurii ti shik maammaa to ma wilaa gal shuyaƙum ti shurii ti shik maammaa to ma wilaa gal do shawi ta foɗɗoni ka mani ye ta foɗɗani yan shweei foɗɗina la li geɓe dokro shar yen kpangi in gal shero ɗokro to schweei tere mee shai temoƙoƙo ta mee sha ɓima ye ta shau ma ka shurani maa leƙa yee an da maa ta kooru in ɗaru schweei tere in korinneren yen kpangi tere sheeƙo kɛ mo an ƙu dongi kɛn pali ka sheeƙo to ma yuwa wa ya gaiya birang ye yaa wo gal ɗo shau maa gala do shau ye fuwaa po yippyani ta yipyom bi ta jujaki ya gaiya ko niyo kpumu ko niyo palau ko niyo taf in dau jujak we na ɗaka jujak ye ma sha po shaklo dongi ma ma ta yipyani maa shaui in ɗau jujaƙ in dasshina ma dassha ma dassha kan vuvnoi ma ta illani dasshina bu shau tere man yippina ti yipyina maa yipyaa ɗabyo shigi man ti gangla man ti gangla to ma wilaa yipyani tere. Chan in waru in wa li manni darangi ya too ta gal ɗoo shawi to ta limmo jujak pelle tam in amru we to ma wanna man ye koo gokmina goji ɗing shana ko a gokmina goji ɗingum ma mee ma ta minai man shaan ma wa gal ɗo shau tere man gal ɗooi ti piri ɗok teemi ɗoi ti piri ɗok gali ka mo ta ya dani shikɗok ka mo ta ya damu naa fuwat ka me naaparlau ma ma yuwaa wa li gaiya ka manni gub ara shirawi maa shaini maa yiƙƙa palani to gajjuyo bi gokmina goji shekeren ɗing in shaana in pallu shawi maa iya ti amrin mina ka ne ta pallu dok palau tat in baamuru ɓaamii ya baamina tat ko ti damuk ko ti paɗɗoro we amru mina ti sharii ata murgom to shari a ti ku la basa kurum ti sari a ti ku basakurum ta sharii ti ƙu ka weyye a girɓin a gurungum a tanga ya peera ta sharinum shirau ye milam maa ati ya ka kangam ati ya ka wenan ɗoƙum a ya ka taakim iyaa ken toɓɓina kaa wo tere bukko ma kpang to kɛ ta we shau ka keu ye ti shuri to me fwiji ye ti ya shirauju ti min ɓangʒui ti shik shau. Dubkuno kan la jaai, jaai ma la wiu ye ta yaani ƙoomo a ti shur ƙoomom ti sai dai jamani ye wendene ye yiƙƙa shungrani maa fwiji kam a ti yuyyu wee sherehnem tei na sharon ti po lee <hesitation> tii ne ma ne ti sha toman tii koɗɗii ko daa iyaye ti ƙooma ma ta war dongju ti ƙoona dang ka kuluk ta yuyyo la kuluk kaa we ɓwatle hakanan in kar foƙi wooron shiɓo fwee ti tai kan nonii ma waraa dong maa koɗɗi oppo drakuno toɓɓyo in too noni wesshon shiɓo fwe to jellei ti foron deren we ti mimno sha’awa ɗing shiɓo fwee ma penna ɓol ɓol ɓol ken ti weeyo shigi ti sha deren, ti sha deren ti illaa ken we kpaklaa mama illina ye ma tanga meeru mina shago yippiru m shoppirin ta kuluki ken boru ta ɓaaƙƙo ken meerin mina po wesshinajui kɛ ta mini ke ta forini deren ti ta ɓuk in ti munin ka dooi ken lin kɛlɛi ti pa terei kɛn ti munin ti sha to ni ta sha tomoni in waru tii wee neru ne yuwa tii wee ne yuwaa ma she tanga a ɗo kenni ta viru shiƙƙon in ma do ƙoɓo ta ƙiraƙon ƙɛ kan wee kɛ ta yiwani kɛn pilin kaa pelle wee ye ka yiwani kɛn pilin ko fwe maƙa ti ya ƙiwo fwe. To kenni ta wari ta minaƙoi ka yaa kɛ kan fwe kɛ kan wee kɛ kan tanga to ɗing jwal panni shirau monɗok ta ya sheeni ɓara shrauwi waani mondok ta hadani in ti ya shirawi in ti ya tii to tii ta hadani ka mo ta ya sheeni tii <hesitation> wee waani ka mo ta yaani tii tanga ka mota yaano tii dinnyi ka mo ta ya sheeni she fwee to ding weyye amma ne ti ya ne ti sha tomoni milam niyo maa waraa ta minaƙo kɛ ta sharani kɛn minin a wenan ɗoƙƙum ata pilani pilim to shinee ne teƙa na ne ti yaaro tomon ya tii kan shirau shirau kɛ ta min we da ti memme saboda saboda kɛ ka kɛ kɛ kan te memme maa ta shaani kɛ ta yiyani shana wa yuruƙo da ma a ɗo pili kaa ye wendem amma wendene maa ta yaani la ta leu ta ƙira ya munino kaa she kafin nan shin tang warƙo dong sai kɛ minani we ti ta kirani amma milam a ti ya ka we tem.